لا ما بعرف كيف فيني سوي الأكل اللي بفظله لأن معظم الوقت أنا أطلبه دليفري للبيت ما بيعجبني الطبخ ما بحب الطبخ أنا وايد أمل من الطبخ معظم أكلاتي أما بتساويها المساعدة تبعي أو أنه بيجيني دليفري جاهز مابطبخ أنا.